Ny trondro an, atao anaty fampangatsiahana raha hoe natao androany izy an, dia tsaratsara angamba raha hoe ny ampitson'iny ihany izy dia efa hohanina. Ny trondro zany tsy dia tsy dia fitahiry ela be indrindra raha hoe trondro <hesitation> lena. Tsy fi- tsy fitahiry ela be izy fa raha trondro maina indray izy an, dia afaka tahirizina ela be an, toin'ilay hena maina teo ihany.